Tagnety na tendrombohitry misy amin-tagny misy zay agny: Farankaraigny, Masoala, Nosimangabe, tegna ragno misy riha_ antegnambalogna ambignanitelo, mareragno, andragnofotsy, raha tegna ragno: Manambolo, farihy fôgna tsy de misy lôtry aminay akagny ka tsy amparihibe fôgna tegna azoko ognona